<hesitation> Ny olon̈o areky izen̈y tsy nahatsiaro-ten̈a, kay lera izy tafy fôha in̈y zen̈y. Taitry izy tsy nazony honon̈o taia zen̈y, aia atany misy izy. Natônga izy tsy tsy nahatsiaro-ten̈a, avô tsisy raha azo honon̈o feky zen̈y azovy azovy manodidina izy.